ஆம், அதிக உயரத்தில் குறைந்த வெப்பநிலையில் நீர் கொதிக்கிறது, ஏனெனில் அதிக உயரத்தில் வளிமண்டல அழுத்தம் குறைவாக இருக்கும். அதாவது நீர் மூலக்கூறுகள் காற்றில் இருந்து வெளியேறி கொதிப்பதற்கு குறைந்த ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது; அடிப்படையில், குறைந்த அழுத்தம் குறைந்த வெப்பநிலையில் நீரை ஆவியாக்க அனுமதிக்கிறது. அழுத்தம் மற்றும் கொதிநிலை ஒரு திரவமானது அதன் நீராவி அழுத்தம் சுற்றியுள்ள அழுத்தத்திற்கு சமமாக இருக்கும் போது கொதிக்கிறது. குறைந்த அழுத்தம், குறைந்த கொதிநிலை நீங்கள் உயரத்தில் செல்ல, காற்றழுத்தம் குறைகிறது, அதனால் நீரின் கொதிநிலையும் குறைகிறது.